Ukutama navanino, ilyene twetusikitika, ilyapo twetungiura, <noise> u- ukuleka ukutama navanino vunonu <noise> tuwe tung'ung'uta, ng'unguta sana, ungawa nuino niwonela <noise> usikitika sana usikitika sana, inumbura jejivava. Ungavone unino nivo <noise> jejava sane numbwa, ukutu ujangu niwoneka alindaku, kwasabu akae rafiki yangu sana, <hesitation> akakene lukolo sana tulikulinya <hesitation> iledoki jivie kiki, avyandikile vulewule, kwahiyo une ndisikitika sana, wirira nakukulila <noise> ukutu ujangu ijo lulindeti.